Tiya'a nana jani xhinale takuc <hesitation> akayii yiiñaña, yekua vejite yeyichoxo, yee nrinti yee c <hesitation> i, ité nei xhichoxo tekonil nikichoxo no'o, kaite latoi taja juño li takaye yei ye lujani yee choko naxhi, yekuanate jui kii kei itaka lokainate xhiko xhixloité takaite noveei xhichokoná.